Daabaa ɓurɗo haawnaade mo meeɗmi yiyde ko mbam-puccu. Ndeen no pamɗunoomi, tawa mbeɗa yahree duuɓi sappo njiɗmi ɗum ko wuro amin. Sa yiyi ko puccu malla mbiya alaa ko mbabba.